عادتا اني اسمع نوع واحد من الموسيقى الي هو الموسيقى الهادئة مثل انو اني اسمع اصوات البحر، اصوات الرياح، اصوات المطر، وو اي نوع ثاني ينطيني راحة نفسية.